نفظل نمشي الأوتيل و يبدا مفخم لا لا ما نحبش الغابه هى بالراسبي ماعناتا ما فمش كالغابه و طبيعه تاعها وكل شئ ما لا لا لا نحبوأوتييييل و نتفرد و ناكل على راحتي و نرقد مرتاحه ولا نخمم ولا نقيم ولا نحط أنا أبدا في وسط الطبيعه الخلابه يا أخويا الواحد هههه يبداو يخاف كينهاجنابو.